باش نركب قطعة مابل فالدار أساسية دونك نسحق <hesitation> لوح لقماش لموس <hesitation> نحاول نركبهم بالكول و الكل لين تولي مابل تحفون فالدار <hesitation> سافا هكا نتصور